Aika raha ôtran'ny aminahy dia ra-dalàna tsara ny laharam-pahamehanan'olombelogna mihoatra noho ny biby. Mazava ho azy moa satria Andriamanitra efa nanome baiko lahateo a antsika olombelogna hoe manjakà amin'ny zavaboary rehetra. Dia ny dikan'izany a, dia tsika olombelogna tokony ho laharam-pahamehana voalohany fa ny biby dia biby zany agnarany fa ny olombelogna no tena sarobidy a amin'ny zavaboary.